Laha agnamiko! Da fagnafegna haratia gny hanaovanolo anio. Tsy misy tahaky gn ny natoraly. Hafa gny tarehy natoraly, soa natoraly.